Mi veni di diri subitu, chidda di viviri acqua a vuluntà e ripararisi macari a l'ùmmira di qualchi arvulu di banani. Ma l'armalu chi nasci e crisci nta certi lochi comu lu disertu è già abituatu a difennisi, ntantu di lu càuru e di l'arsura di dd'ambienti, e poi è puru cuntenti di stàrici pirchì ddocu nasciu e ddocu voli mòriri. Pi l'armali la liggi e la stessa di chidda di li pirsuni.